Mopëtï ara ndaye mopëtï kunumi öväe brujula imbaepuereyaeva, kua oesauka supe ketɨ oime öi mbaeyekourenda va, jaëma jokotɨ ïkïreï guiraja oesauka vaera supe